Gny siramamy da vita am fary. <noise> Gny fanaova azy: <noise> "Alay gny fary, tapatapahy da alay gny ranony. <noise> Igny ranon'ny fary igny am zao gn' atapy. Lafa mitapy igny da mivainga. I vainganin'igny amin'izay gn potepoteha am gn' alalan'ny machiny famoteha azy; da lasa siramamy. "